Yaa verdura kara yaa kuvii kooa na tiayuaa ya nakaara, ya kuvi kooa kua ya tai'i ntee chiña i'i komia kijii, ai u'un va kijii koa chi taku vichira ntatiji chiña un ya kara kama tiayuara, yakara kuivika kaxioaka chi kuvii kasaka kue'e xioo oun taka chi ya tutuva xa vaxiiaka ta nu vaxiia ra xaara kutata kaba vaxia ntaa kaa kixaana xiakara ta yaa unmm <hesitation> ya ta kuu tiempo vixii ra vaa kooa saa chi i;i vixii ntikuu chiñara, yaa na'a kooasa. kooa in na koomia ni na tuvaa ini yakara kooa ta kuvaa i'i uxia kijii aun ya tee chiña na kachio koaa i'i uxuvi kiji yaka kitivaa kua kuvii koa chi tao na yan koo naaka chiñatukua ra ya xii miakara xaa xiaa tiayuuara ñakara kuviaa kasaa ka kuee xio chitaku ñaa tiayuuka ra makuvi kaxikao ika, kuvii ka kaxioaika kasaka kuee yii taku ñaa kaa raa nnakoyo ntikutukoa ra kuvii chi tau xiaa ntikamaka, un taka xiaka vaxii ra kuvia koyoa nujua ra xaa ximiakara kasatukua kuee xioo sara yaka ta nuu kunio chikuoa koaa ntukuo i'i nya ntiaka loo ou nta i'i ña'a vaa ika tajaoa na koa na kuva, na kanii yakaa, a na kani chi ta kuu ntikamaka yoo chiiña kueerikar taxiaka kuee ntaoo, yaka tanu xia ya yaka tukuoa ra viji ntiaoa untaa ikara ika xi'i ntii tuku ta mi kueea kara kuviaa kuxioa koaa saa.